<hesitation> ottoh foh jiwo jib befor amembe zoha kwanong foh achedo accherah kpen kwe bong ah teword kha obadah, ayongha bong a gongha mah amah kehreha akpen kwe meh maizima akah akhe qoh akehri arongha boh okoh jiwa nfoniah meh obi la nwan mah odey bi sah dohe nji hucom anal zah rah anong phe anang beh zu beh gwo anang beh abua sabeh beh zohabi shi ahzima kwanong awuna ohume aki kwanong kwo azima wona ohum even ham mado odey kah hameh wah beh kehi rum mando mah odha beh, beh zoha ham be kha nanghe kpo akeh kehri kwanong kwo azimeh wonah ohame ngwu kih jiwoh jsimah kwanong macha oddaho maeho okei kien oh dceho even kum weht kha igbimogkpaabi nwhet k igbimogkpaasi ogbeni bi obi obi macha kwanong kwo dahor macha fohsi dahor tey kwanong kwo odahor obi duh fok soh tara kwanong and uah poh dohk mahn do'h figina aton akpewi emana den duma uah poh dohk ighimah beh barry behama emana dem duma beh kpe wi hay oteh kwam wha kwa nong kwe bkohmotum oteh kwam okeri kwanong kwe mazima nkukeri oteh kwam koh owonum oteh kwam okah kwam keh ho tumi beh kehri marima oteh kwam okeruman macha odey enonzy doh moh noseh even kwanong kwe odey enonzy mando uham beni bi onong kpenangk pen koh soh kpauong teh ozimeh ma cha odahi ho gam oh obi etem cho anah zoha kwanong duma.